Vainy tsuvumamam muan te ainyainy kapu, kapu rev a ri fan toro tsian an nainy te rev a ri ya, ri nating ainy ror a kapu tsun, sikia tu kumar, sikia gangan sikia tu tapiok, san ri nating ainy tsun ror kapu an kapu toya te gian unia nan, fo kinainy nainy tana toto tana maseke iny muiny ainy tsun ror kapu. Nasnas rori ge kuskus rori ge fakei rori tan guaf, ri kuskus ri ainy ya. Kapu tana tei muan. Onot ti ya roman, mam rev farogot rom kapu. An kapu ka farogot to ya man rev farogot rom kapu. San kainy ainy tan atai iny roman nating fisok kumar. An kumar atai iny romain komainy ainy fisok ror kato yan kumar. Ri gima nating komainy fisok kapu. Ri gima nating komainy fisok gangan. Ri gima nating komainy tapiok. Ri nating komainy fisok ror kumar. Ai nan famuan ge na ka numa nating komainy fisok ror ya. Vainy muiny mata, muiny taman, muiny tsuvon nating komainy fisok ror a ka to yan kumar, nyo kan nating komainy fisok ron a ka to yan kumar numa tsonyo kan mam nating kamirom tanun mam gima nating rev kapu. Komana numa tsonyo kan mam, mam muinymata pin rom ma rev fisok gangan. Mam nating rev rom tapiok an kumar an kumar to ya nating kinai non komana numa. Komana numa tana ngats fan, komana numa tan gum iny fan tsuman. San toya nyo tsue pis rou kainy ainy nating komainy rom ge kainy ainy mumua nom, nom nating mumua i rom tana toto kaka tsumam, muiny taman, muiny tsuvun, muiny tsinan ai kumar. Ai nana ka naa kainy ainy nating komainy fisok romam. Sikia pis ha mes ta kainy ainy nating komainy romam. Tsue fi nyo tei muan tei muan, nating komainy ror kapu san tovei, mam atai i roman mam gima nating komainy fisok bus kapu tan nainy tovei romani mam nating komainy fisok rom kumap. A kainy ainy ge ka nating komainy romam nating rof ovei non tan faruets a jian. Rof ovei non tan ainy fisen men a voo. Rof ovei nating ainy romam faruets romam a safa kapis ya na, te sab romam, kone ge tsubak ge na sa pis ya na, nating ainy romam, mam te faruet fisen mi yan kumar. Ai nana ka nan nating komainy fisok romam komana ngats fan tsumam, tana tou kaka tsumam muiny taman, muiny tsinan, muiny tsuvon kumar ai na nating komainy romam fo mes a fo nainy, ma ngiany nating karous ror ma ainy kumar, san tana tou kaka tsumam mam tsue of varori ainy yam kumar ai nan kainy ainy tsura fatobiny. Fa tsuvurara. muan pas kora te ainy ainy kapu san tovei ra sikia bus ka to kapu. Te ar karaup tsun nating rev ror kapu. To ya tsumam kamirom kapu. Rof tsumam kamen kapu rof tsumam kamen gangan. Rof tsumam kamen kumar rof tsumam kamen tapiok. Kaa nating vamumua romam, ka nating mumua non tana tou kakaa tsumam, muiny taman, muiny tsinan, muiny tsuvun, komana fan bumam, ainy komar, ai na na ka nating fa mumua romam, tana tou kaka, ainy foruet ainy romam fisen men kumar, rof ovei, rof, rof ovei.